Lo lana vivilai na kuk pana nik ga tokon mana paspasalan pus ina <noise> woge pok pana nik <hesitation> bolem nuk tumtum mane <hesitation> hur lo ata na gun puti sakai nik enuk gurungoi enuk sesai enuk ngan koulek pana hur. Katangan nuk tata enik nok puraian <hesitation> nok pura mana tintinim alu lasenge oil lalu pana nik ina paraipan ne pok ion <hesitation> panga mana paspasalan pus ina nok wok lasenge pok pana nik- <hesitation> nik ga sakai hot lau lana tanginton kulunon pusuwai na marani oil lo stoa in <hesitation> saksakal gun lakos. Kosong lo lana tongintol lo malangan nok tongintol lasigi nuk kalu manang tana nik ga sakai hat iau lo lana ga tongintol nuk kalume lana siva agamus a nik ga minang nok wan wina sakai siva na kalume gewek toksun nik la lanapura mana nom rigi nono lalau sigi anik ga sakai hotila lasile mani lo kari tongtili iau we ina wogi lasenge pok gi nanamin ro lo gun rik ngan a wolok kalu alu la ing a nong rik soko mane iau ina lo lana paspasalan ina nik nok kalume rik poti na neri kalapang ima ina nerik make t papana nerik soko mani iau lo gunrik salim ia kari mana nik la maket rik lasenge oil pana rik lasenge mana kain hot arik kalapang lasenge wonok kalume aroi alu lo pekui la nik non gi kalapang use nik use ina sosunge atar ina kusoi gi vani na kal kanap bogi na nuk alu nok lakume ri non ri use no nonri pasal ek soso ralame erik pasal ina kalkalu lo gun lo kuk. Long ina nok kalume no id kalapang use mana kain hat ina rik pasal lavong aino non di kalapang use page na nik paspasal lavong <hesitation> erik kalapang use page na nik paspasal lavong. erik kalume salan ina pasal use lamuk kare pese pana lamuk pasako lamuk lovung erik pasal papana anok kalume manang lo lana kal kalume tatana lo kawalak akamas non niga roi nik kuru na nik gai sakai hot lau lalang tongintol ana kalume manang nik ga tongi tongintol tono non pus lo lana siva akamus lo kakautlata ina siva